Awʋ ɛkʋdʋ wani nɛtʋ ɛkʋ nedini betsʋe ninye kebewele ɛbakɔsu ɛdiɛ bʋakʋ efuele ɛdiɛ bʋakʋ efuele bala ɛbayɔla yɔdʋ nivi kebewele ɛtɔtɔ welela mɛyovie ebesʋ ɛdzɛva bɛ kɛbʋvie ɛbayɔ ɛkuzɛ yɔzɛ kɔbatɔlɔmɛ. Atɔlɔ ko alili mɛ ayɔ ɛkuzɛyi nʋ ava esuwʋ ɛdzɔɛ ɛdzɔɛ mɛ ene wanila ebana kɔsʋ ɛdiɛtɛ ɛbewele kɔbefue ivi nʋ ɛdiɛtɔ nefʋe ivi kebɛmele ɛdini tobefivi kɛla ɛbɛtɔtɔ weleyɛla mɛyɔ vie sʋɛdzɔ mɛyɔ vie mayɔ ɔkuzɛ zɛma kebewele tɛ efue ivila none one mɛyɔ vie kɔfe kpletʋ nalɛ mɛ ɛditokefue ivi obekpletʋnʋ ɛɖiɛ kʋ efuele alo yɛto nefuɛivi ɛbevie kɔtsana nalɛ kɔba wlikɛ.